जे उठड़ा रहे जे रेगिस्थान मा पानी नी जड़ेती। एकी दिन मा लेकेन पानी पीले इती। चे पणतलीस दिन तक ने खानून भेलाज थाईले। इखटा ती चे तीनरा पेट मा जमा करले। इती चे पणतलीस दिन तक भी भुका प्यासा रो ते बीचे जिन्दा रहे ने चे। रेगिस्थान मा जहाँज कहलाई चे। तेरेम चा रेगिस्थान मा पानी वधुनी जड़े तेरेम चे इख़टा पानी पीले।